أنا بنجول إن ال-المؤلف يقعد أكثر، يعني إسمه يعيش على مدار سنين وسنين، كل ما شخص ذاكر كتابة أو هيكي <hesitation> تعيش كلمة أكثر، يعيش كلامه، يعيش <hesitation> إسمه، يعيش كتابه في أدباء واجد وهيكي من-من زمانات جاعدين، من زمانات كتبهم جاعدة، بس هما مش قاعدين لكن هما لسه في الذكرى.